Ino stakueyo nta`yo ku kuanño in sa`ama o sa`ao in ja chituyo nta`ayo yute sava na ntuva no ni ntakueyo.